Á uyámaţ bí ñaan yëlan bí kajúkan wël kadujúŋ te wuko dikacoká á njí mawín dul ngëbaŋ ngëtëb. Ţí ubaŋ bëcak ací <hesitation> njá ţí cosan njá manjakú. Ţí mëteen bajon bí bajoonje bëjúkan uyámaţ ţí unko buje budujá pasëk njí mancí nampaţ umee. Me banjon unko buje budujá ndekete <hesitation> bujá budúu uyámaţ, budúu wul bukáyan wul awukáy wala <hesitation> bëfirir wël këkáyan wul awukáy wala bandeela wul këtul pëñáak ná mëlik unkáy ngëdoo ngënú këpurir pëndee wul. Á ţí ubaŋ pëtëbanţan ací ndank bënú bëndank bí ngëfurigo uduka cí waw. Mëmpursir kawel uyámaţ awuloŋ ucí awudëmb ţí iñanu këţú wul dí furigo umënţ wun apurir përo pëlí dul kërunko dee wul. Pasëk bëţú bí mënţú wël dí furigo ën muwa okëmee këkogëlir, uler wí mukogëlirunk abá aruka cí wíiţësa ngëlas, bukun kanţa kanëk. Tanka ufurigo cí kaleemp ukoo dika nëk. Uruka já uler bí mëfíir wí kajúŋëna wël këtoti kënţú dí mëlik, këtoti kafalës kënţú dí mëlik useyalir, këfal falan wël kanij wësl kajúŋaran waw.